स्मूदी बडोड़ जु ची उ ता सबसे आसान काम ची वेते पहली हमुन क्वी भी अप्रु पसंदो फल ल्योनड वेते छोटा छोटा टुकड़ा मा काट ल्योनड वेते मिक्सी मा ढाई ते वेमा दूध मिले दयोंड अर वेमा चिन्नी मिले दयोंड फिर वेगा बाद हमुन मिक्सी चालु कोर दयोंड अर स्मूदी त गिलास मा धोरी ते हम बर्फ मिले ते पी सकदा छिन।